<noise> Kɨ deghem vwang loo, bɨ ka war loo kuni naa ku rap ku rap ku rap mop wet ki le but lo bi ka kɨ ka fokol kuni mwense kat a fokol jong oc bɨ ka yak am ni ka nji kuni yak am ni ka nji le nga ku bi vwang mak nga ku lo vwang ni bi vwang ni a sebulu <noise> ka mang loo ten but am sa louk bi ki kuus kɨ kuus-kuus ku bi fuuk ku bi shang rap ni nde ka kuus-kuus di fuuk di ka yakal ki mang bi shang rap ni ɗi ka kuus ku sar ka pe kuni ku rap kɨ le bi shang rap ni di ka, ka kuus di kaa ka le di ka mop mun kun di ken mop di vwang loo ku sesal mop ke mang sesal mop kuus kɨ loo mop buaka loo ni bɨ loo di put taa, mwase ter ku sende bɨ mop ni chin deyer ku bi put ku loo diya sesal muw, kɨ ka ka ki ka louck but am me she sha ku ka wur kwe bi naa lo'on di sa fuuk di shang rap ni nga bi ka baka kus a lele me shi ka set a zang dang de ngap Pe kat deng ka vwang loo muw bɨ ka puut kɨ mwan rap naar mɨnang ngurum dɨ naka ku rap. mop di ti me nde ni deka ka shit pe sise ret ka vwang loo mak kus-kus, ret ka vwang loo mak bang-bang ken mɨ bi vwang loo ni des pe pak di ken pak tɨ mu shwup dɨ pe seise loo ku mun kuni shumsun nde niya ar vwang ni kɨ vwang loo deng am maa aka vwang loo deng bi shang rap niye naa ting kɨ kat bi shang rap yakal yak am ti ka nji ka kat pe vwang loo mak dɨ, loo ku diyen mop ku loo ku naa'an ni ka dom tɨ ka vwang yakal ka vwang kus-kus tap kɨ yet loo ni mun rap ndekuneng dang ka kɨ vwang ni muw ka vwang loo ni kus-kus tap rap ni ba bis naa, yet tɨ ka tet a ngu ku di dak sak pwet, kɨ vwang loo mak bang-bang sirop mop vwang loo mut bang-bang, sirop mop de ken bi vwang loo ni pe vwang njep loo kidikin mop vwang pe mop loo kurap bi de nji kumut, dang ki tong nji kumut loo yakal kɨ vwang mak wet kɨ vwang loo wit kɨ vwang, loo kɨ lu naan kɨ vwang. Kɨ vwang loo bɨ kɨ lu naan ti kɨ so yil naan dɨ, nga ku de ka dar ka ken ngurum mop ngaa-ngaa ret mop na loo mak a ku vwang-vwang ku naya kubang, pe seize bɨ kɨ tong te deke vwang loo mak dɨ kus-kus kaku na'a sat ar mop de vwang ni ɗɨ di mu ken a am di ken be sang rap ni de bi vwang de ti put ɗi reret pwit bɨ vwang loo kaki set kasuwa nde ni tulu muw, nde deki ka set a set a tɨ ka nji ka chin dak ɗi kuni pe sisze tak mu yet lo mun kurap muw bɨ mu vwang loo ni ti loo mun ret naa di, mwense se nga ku pe ku am kus muw kɨ ka seng pe ku am ɗi wa ka set am ki le loo ni dikin ki vwang am ana ken mɨ vwang loo ni mwase mun mebit ku ret ngurum mop tong ku rap muw kasuwa me shi am ni kus muw, ndɨ ken seken nde mwense pak ngrum mop pikin mu ku cicika mop de le me entu vwang ku-kus muw, mwase kat deng ka vwang loo kwass di yaka kat deng ka vwang loo rap di beket kaa’ ka'a ka den ndekuneng be ret ka vwang loo mak ti loo ni bang ret naa ɗi ti ret mwan naar ngurum mop.